Sousati wégna, bourou mo sousa mo tougma, mo wégna mo sousa bourou sihine, wati mo sousati mo roumtou mo déye migne mounne mo so, mo kousse kousse tougma.